Lafa ny piray mony tsy mitavandra fanjaka gnamin'ny fanaovandraha a tana eo, la mahavita moa da tena mahavita da tena mahavita raha maro da hoakan'izay avao koa ny firene, tsy mitafandra any fanjaka io ny olo amin'ny firene raiky ao, fa artaondreo ny rah tiandreo hatao a soa moa tafaboaky.